Wor Polandin kunnen won innin dib ede tumiet <hesitation> chainen dudhi, kahawannen dudhi, chai bisani taisturungia tannen hindudhi. Dub amminen wor kun inin dib ede <hesitation> worki chaian kabeta, workia, mkatea, chapatia, mkate sokariatan fa akan chaian kabea. amminen sagake orruannen dib ede nyaati, sagale akii mayeden orkiafa, wontun sagale aki mo majaboafa, viazi tamu mayungu, carrot ,won akana tan itgureni, dub won akanatin nyaati chaitan akanan kabetii mal saffoa.